A meeɗi wi'ugoyam, way a winnda e deftere, to hannde, a wartii hannde gimoowo, a winnda e deftel koo gootel, gimiiji boo a yimii ɗi, ɗi ngalaa keerol, koo ɗume waɗi, koo hajjooni, a miila, a winnda e deftere naa, koo jotta a cañnjaki a, a alii ka windu.